<noise> sɨbɨniwan niya gim <noise> tlɨn ndata buwatlɨm mi ɗadɨma ziyara ɨfa tlɨn niwi ga buwatlɨn mukwa laraba niwi kuma kusan tir guda tɨn dayake a ɗe niya garu migam ɨna tlɨm kuma mida ɗɨma gaisuwa a ɗe waya yauwa to hamba mida lu jika ziyara ai ta ampanɨ kuma faka dɨkaya maya nakɨm ɗe waya fa dɨkaya maya nakɨn ka ai canfa ɗɨma piyatɨ nda? To hamba fada lu ka jika wutlimi kuma tlɨnda vuwagwahɨ dama mi ndɨ tare ɨna tlɨn dɨmawai ylɨn sar agin ji tlɨnu, to mi ndata tatɨrayau ɨnatlɨn yauwa. <noise>